مرحبا صديقي عذرني حيل لان ما جيتو حظغتو زواجك وفرحتك مع العلم انت عزمتني وما قصرت والف مبارك وشايف كل الخيغ ان شاء الله والله يبعثلك الذرية الصالحة واكونون اولاد بارين مثلك وحبوبين وكل الناس تحبم واظل تحكي باسمك.